أكيد راح أختار أكون عالمة مشهورة، مو فنانة مشهورة، لأنه ترى التاريخ راح يتذكر العلماء دائًما بأحسن صورة، مهما كان إكتشافهم مهما كان وش <hesitation> وش ت- وش أبتكروا، وش أخترعوا، دايماً التاريخ يذكر العلماء بأحسن صورة، أما الفنانين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.